Raha miainga amina tany sy mbôla nandianan'ol lôngany alôha de vôlôgnany ndrindra alôha sara anao mahafantatra hoe akaiza marigny toeragna misy anahy tô. Mivoaka zah avekeo de very de fomba ataoko zainy a: hagnontaniako olona hoe akaiza zalah toeragna misy anahy tôgna toeragna mahavery anahy tôgna fa zaho hody amin'ny toeragna karahan'zô, akaiza làlagna tokony andeanako iaingako agny?